Вақте ки ман ба калимаи сюрприз фикр мекунам, эҳсоси ҳайрат ва хурсандиро эҳсос мекунам. Сюрприз метавонад лаҳзаҳои хуш ва ёдмонро ба вуҷуд орад. Сюрпризҳо метавонанд муносибатҳоро мустаҳкам ва рӯҳро болида созанд.